هاون او د هاون ډبلی د څیزونو میده کولو لپاره کارول کېږي. کله چې مواد لکه مصالحې یا دانې په هاون کې واچول شي، ډبلی پرې ټکول کېږي یا پرې فشار راوستل کېږي. دا حرکتونه مواد ماتوي، ميده کوي او نرمه بڼه ورکوي، څو د پخلي یا درملو لپاره چمتو شي.